. Ákùd ékámbá unámked ákpònò ákánà ékòlányé énín, ámì ñkùd ányé ùsén éják’ámì áké mbéné ní íká zoo ké calabar ámi. Ñké kùd ùnámám, ùnám ámì áákpòn, ámbò íyá ké ñkùtò ùtó mkpón ákpá, ùnám ámì ákpòn áyíóñ áyíóñ ùfók ekésíné ányé. áyíóñ ayóñ ñtómimí, ámmò jáká mí ké ñkùdò ùtó ùnámám ákpá ké ákpònò, áyém ágwò ákpákálá ílók íkítíé?ányém ákpefik ágwò ùkòd ké ákpefik ágwò ke ágwò ákpá bòmò, kùtó ùnámám aman ásùk ásíné k’íkòd? ányé áñwò ñyién ké ásé síné k’íkòd, ámmò mmá ányé námnié ári síné k’ufòk. Áyesin ná mmò k’ùnám ádé ámá ánnkpa ñyien ídém náhá ányé ádá ákpòn ñtiere ádé énin ányie mkpò iba k’isò ánye ade áfiááfiá. anyie mkpò kè k’ìnuá ámò ányedé ñtòm, ányioñ áké kówó. Ányé kámá ádé ásùk ásin ékpó ámmò, késé akámadé ádiá mkpò, ámmò íyá ke ñkùdo ùto ùnámám ákpá, ámkpá ñyien ídén tùtù k’iluñ ájíd ánaañ ám naña áñke kùd utó mkpódé.